Mappekko anrewe napengaruhi addisiq-disingenna watakkalewe iyakko deqto manre deqgaga tenagana watakkalewe nasabaq pole okkomitu anrewe natomagalaq narekko deq tomanre deq yulle marigaga e namo tojokkami topadato sedding to telli meloq e buwang yakko deq nengka tomanre